E jan dsa ñó’ ga e re jmⱥⱥ kö guⱥⱥ’ o ñó’ ga e re tɇɇ kú’n e ñóo ba e ‘nⱥ’ li kuii kié’ kú’n xé’n, e la dse li kuii kuii kú’n dsa re fáá’ra jö, lyn dsa e jɇɇ kié’ kú’n e fa’ jan my jan dsóo e lyn lí’n ro’ e lýn lii ñí oo e lyn lii’ ngü kiee’ e lyn la’ ba lɇ kie’ ´ñee dsóó e jɇɇ jan my, ñee jan my ejɇɇ jan dsóo jö kiela’ ba lɇ kié’, e lii’ ñi oo lyn e jö e dse li laa jɇɇ jan dsa kié’ kú’n xé’n e ñó’ ga e re lyn e re fáá’ra jö ere ló kiä, ejö ma re líi la’ jö, kie’ jö my dxá köö júu tá’ my ngyn my ló kiä’ ku’n my ngyn e fa’ my sýn kú’n e ‘náá kú’n my sý’ kú’n e lyn lí’n my sý’ e’naa e li laa re ló kiä’ kö’ je nyy jan köö <hesitation> köö, la jy áá jö e ‘nⱥⱥ’ e li kuii kú’n dxo lɇ ´ño’ ga jö e jmi’ re lɇ re jɇɇ ku’n, re jɇɇ ku’n ta má’ ten lɇ re fáá’ra, re jɇɇ k’u´n re ló kiä’ kú’n ten ki fa’ ro tá’ dsa jáaá re fáá’ra a jia’ ä’ li kuiina jan dsa e lii li kuiina dxó re fáá’ra kie la kapíí’ lyn jna dsa re fáá’ra e ma li laa e kuiina jan dsoo jan my, a jia’ ree lyna re fáá’ra la ku jan dsoo ma li laa dse li kuii jan my e lyn lí’n, jmí’ ‘nɇɇ’ dxún jmⱥⱥ x’en re fáá’ra jmí’ nɇɇ’ lii jmáá, jmi ‘nɇɇ dxún e jö ba lyn ñee my e by ga dxún dsóo nɇ dse lýn ‘ñee my KIe la’ ba dse lyn ‘ñee dsoo kö’ jmí’ biga ‘nɇɇ’ lii dxún my nɇ dse lyn, ki la’ ba lɇ kié’ jan dsa re fáá’ra e ma li láa ló kiä’ kú’n bii llá dxó jmää bi llá ‘nⱥⱥ bi llá jmⱥⱥ re fáá’ra jö kuɇɇ ta é kienáá’ kuɇɇ kö’ jö elyn jö e fá’ e ‘náá kö’ jö e la’ ba re lɇ jmoo xii’ e la xé’n jö, e ma li uɇɇ jö e lo kiä’ ku’n jö ba dse li laa dse li kuii kú’n jan dsa dse lilaa jɇɇ dsa xi dse ti’n, xi dse m’y’n, xi dxí’ xi jmí’ lyn ñéé my, xi dxí’, xi fý’n xi kie ree ba e lɇ kie´’ jan dsa e dxí’, la ku jandsa i dxí’ re faá’ra jö i i kie’ kö táá’ xiro my lɇ kuiino jan dsa i dxí’ bii ga dxó tün ba ki jia’ re lí fó’ re ñin my güii kiä’no jan dsa i dxí’ ki la kuä’ my güii kiäno ba, la’ ba lyn la kuⱥⱥ’ my güii kié’ jan dsa i dxí’ <noise> a jia’ ku lyno e ga re gu’an dsa i dxí’, <noise> la ku dsa i dxí’ ro’ la ku dsóo i dxí’ a jia’ re kuɇ <noise> juu e re bɇ no e, ema’ ma re láá e lún kiä’no kö táá’ jia’ re kuɇ juu e re bɇeno eguaa ta jiáá’ kie’ guaa xiro lyno uɇɇ e ‘naano re ún e la lɇ e üno e üno uɇɇ, kö táá’ ‘nⱥⱥ e xen i üno kiä’no e jia’ üno uɇɇ la’ ba lyn dsoo i dxí’ kiela’ ba lyn my i dxí’ kö’ a jia’ ‘naa e re bɇn jan dsoo e dse ti’n dse mý’n, je nyy ba dse li laa júu xa jö ki jia’ re kiää kiä’ kú’n. La kú jan mý fý’ la ku jan dsoo juý’ bii ga dxó tün ba dsóo i ki jia’ re lí fó’ re ñín my güii kiäno kiä’no jan dsa fýy’ ki xiro juy’na ree a exa je re dxoi gíira jö a jia’ re ñíra köö my güii dxó re fáá’ra, a jia’ re ñíra e xa kapii’ kieera ro’ la’ ba ‘nⱥⱥ na kiä’na jan dsóo jan mý, jan my pi ‘lü’n, ja dsóó pi ‘lü’n jan dsóó i jia’ jii ‘ñee i jia’ ló’ kie’ kö tá’a tün ba i i xiro my jɇno han dsoo i lyn la’, la nɇ ba re lɇ ema’ ma re jɇ jö e jmí’ lyn jan dsa re fáá’ra jö, jmⱥⱥ í’ xi lyno dxó e re tɇɇ o jia’ lyno dxó ere tɇɇ, ki fá’ ka dxáá jyn dsa kö’ e ñó’ ga re tɇɇ k’u’n dsa kö’, jɇɇ jö xi e re li juó’ li xen jöo my nɇ, jɇ jo xi re lí juó’ re kuen ‘no jöö dsoo nɇ ki xen dsa re fáá’ra jö, ki xen dsa i ma re jmóó güaá’ re jua´’ra jö my jɇɇ e jia’ re li fó’ li xen jöö jö tün kú’n jö, ki jö fyy ba ‘ñee taä i jia’ re lí fó’ li xen jöö i ki jö bii ga dxó re jɇɇ ba xé’n xi li xen o jia’ li xen jöö ki jö ba jö re li fó’ re tɇɇ k’un’n la nɇ ba re lɇ, i ma re téé kú’n jö ‘nⱥ’ re dsóó dsí mii, ‘nⱥ’ re jɇɇ jmi’ re lɇ re guá xi ä’ ba xa je re noo re gua tá’ xi ä’ ba xa ki xa jmyy e a xa je re nó re ñíra jö ‘ña´’ kapíí’ lɇ jka kö’ a jia’ re ñira e jyn dsira ejö ma li kuii kú’n dsa ma re jɇɇ e ä’ kie’ e re kiää kiä’ jö ku téé kü’n. Ki la ma li téé kú’n jan dsa dse li xen xiüü kien i jö ma li wee nⱥⱥ’ jö xen dsóó i fá’ my lɇ kuii jia’ my my lýn li’n jia’ my i xiro a jia’ ka li kuii ñó’ ga e re tɇɇ jö dsoo i re tǿǿ kie’ jö e xa kuanta kiéé’ dsoo i i xen jöö xi i xen jöö kiä’ tⱥⱥ my i ki jö re tün kiela’ ba re jmaa ñee my kö’ xi jia’ ka li kuii dxó kú’n xen’ ga, la nɇ ba re lɇ dse li xiro’ e jia’ kuii kú’, jö ba jö bii ga dxó köö táá’ ‘ny, kiö, ‘ña jiñi ba ló kiä’no jan dsa, ki jö ba jö jáá my jɇɇ uɇɇ, jáa my lyno uɇɇ e retɇɇ kiáá jö ki dxún ki re ñín kiä’na la nɇ ba re lɇ, e jö ba bii ‘nⱥ’ re kuɇɇra fí jööra jná dsa i xen jöö re xíí’ra e nɇ ba jɇɇ dxóo’ e ñó’ ga e re tɇɇ my nɇ, e re tɇɇ dsóó nɇ ki la ka fý lɇ e re ñiga my güii e relyna e <hesitation> e re lyna e kiä’na dsóó my nɇ, a jia re lí fó’ e re ñíra re fáá’ra jö, xiro’ a jia’ re lyna jan dsa, jan dsa i dse kiää dsa, jandsa ká dsáá.